ثقافة ثقافة ، <hesitation> الولايات المتحدة متنوعة بشكل كبير، <noise> وكونها مكونات من العديد من الأعراق و، <hesitation> وفي الموسيقى والأفلام والرياضة والأعياد مثل عيد الشكر من أهم الأعياد اللى يحتفلون بيها. <hesitation>